मेरा आदर्श विवाह ऐन होलो की जेमा सब सादगी सी हो, और अपणा खास लोग, परिवार, और नजदीकी मित्रां स घिरु हो। बडि-बडी ताम-झाम ना हो, माटी क रंग, लोकगीत और अपणी संस्कृति क खासियत दिखण वाली एक खुबसूरत माहौल हो जेमा।